Raha ahandro hanina amigna micro-onde ah, de alainao longany ah lasety bakoly de ataonao anatin'iny hanina mangatsiaka le af-ho afanainao amigna micro-onde, de micro-onde amin'izay fotoana izay mandeha courant ah de tsindrinao le boutton mampandeha anle micro onde de asofokanao koa i hanina, de rehefa hitanao fa hoe amin'ny hafagnana tianao ho alaigna le hanina de zay igny vô pihinao ndraiky micro-onde de avoakanao koa de vita ny raha zagny.